Kuujeji ɗi mi yiɗi mi wolwa dow maaji kam kanji ngoni sirri luumo duuniyaru, hibaru jannde zamanu, haala siyaasaji aduna, haala ndenaangu aduna e ko lutti.